بش تعمر كابتك يعني صير حواجك بزور بزور صير صير صير داخل الكابة حط كلش فوق بعضاه وغلق عليهم مليح وغلق الكابة مليه ودير- ودي معاك غير المفيد ومديش معاك حاجة زايدة بش تقدر تغلق كابتك اخويا